Manahaky anizao ñy tohiny ñy safà toy: -"ñy fagnomeza soa aza lahy la filinao, ary la mahatseriky <shushes> ahy ñy fomba ahafahanao mahita ñy raha soa, mifañaraky soa aminy ñ'olo ameanao azy".